O wiyi kanko wokki maa wuro ngo, joni maa mo to o tefenma ko nyamta jemma, ngam o yiɗa welo faɗɗu maa.